Ny tokony farapaharatsiny agnajia ny fia zany agnatin'ny herignandro farafahatarany satsia alantsika ohatsy regny mamarotry am'poisonnerie regny, tsy tokony zany mandilatsy roa herignandro ny fia agnatin'ny congelatera ao satsia fa tsy azo hohany mamory holitsy na de agnatin'ny congelatera aza tsisy hohany satsia mba farapata- mba mparapaharatsiny zany hoe mba tokony hoe agnatin'ny conq jours ny délai-ny de fa magnova fia hafa koa anao, fa tsy mety laha mihoatsy zay fa mampaharary ary tsy azo hohany zany ny fia laha mandilatsy ny deux semaines zay.